A ie tante rase dë can, cuaidüna al e pi brau, cuaidüna al e ën po menu brau, a ie ad ezempi i barbuncin a sun citti, ma a sun verament ëmpestà, mentre a volte a ie dë can gros ch'a zmìu agresìu, ma ënvecce a sun bravissim